اذا كان على الاختيار بين القدرة على الكلام مع الحيوانات والتحدس بكل اللغات الادنى-الاجنبية، ساختار القدرة على الكلام مع الحيوانات. السبب في زلك هو ان التواصل مع الحيوانات سيمكنني من فهم <hesitation> عالمهم بشكل اعمق، مما سيعزز تجربتي في التفاعل مع الطبيعة. سيكون من الرائع معرفة ما يشعرون به او كيف يفكرون، مما قد سي- يساعد في تحسين العلاقات بين البشر والحيوانات، كما ان فهم احتياجاتهم وسلوكياتهم يمكن ان تؤدي الى حماية افضل للبيئة والحياة البرية.